Kultura e Turqisë osht ni përzimje e veçantë e ndikimeve lindore e perendimore, masi vendi lidhë Evropën me Azinë. Muzika edhe vallzimi folklorik, si për shembull ajo vallja a dervishve që sillen, janë t'njohuna. Mandena kuzhina turke ka gjana shumë t'shijshme, si dynerin, bakllavën edhe çajin turk. Arkitektura n'Turqi osht e mrekullueshme me xhamija të famshme.